K'o ourie leh olor leh ofie lyie ninn ipiele bie nyin ari bie pule ari bie nap-nap olor, ochuwu oriu chie yeh ilor-ilor bieremabieh leh biebenuo ari bie ari kiele yeh yeh wumpie yeh ifieh leh okukwu epoh leh bie nbuobob epoh leh oloro oyeh leh oninu bepule yeh iloro wu ren oyeh irie yeh loro mur iyah ori kie-fie-fieh mu iwu ninne bon bie fie wuie and bie rie kie fie-fieh yah wu-wuninn-uninn inap ko nap kofie ochuwue ute ari wu ochu lyiel wu lel shieh nyin ute owurro oninu leh wu